أعتقد إن الحلول لمشاكل الأرض لازم تكون الأولوية، رغم أن استكشاف الفضاء مهم ويعطينا فهم أعمق عن الكون، لكن عندنا قضايا ملحة هنا مثل الفقر ،والتعليم، والتغير المناخي، إذا ما حلينا المشاكل اللي نواجهها على كوكبنا، كيف نقدر نتطلع للفضاء؟ كمان التكنولوجيا اللي نطورها لحل مشاكل الأرض ممكن تفيدنا في إستكشاف الفضاء بعدين.